Ma arva, et um võimalik, a sis sa piät sinnäq kultuuri sisse minemä pikis-pikis aastis. Kümnis aastis, sis või-ollaq põimut tuust nii läbi, et imbut tuust nii läbi, et, et saat tuust ka periselt arvo lõpuniq.